د ایراني پخلی بنسټ وریځې دي چي اکثره وخت د غوښې، سبزیانو، مغز لرونکو خوړو او میوو سره یوجای کېږي. د خوند لپاره، زعفران، لیمو، دارچیني، کورکمن او ګشنیز کارول کېږي. سابه، شنه ترکاري لکه: جعفري، نعناع او شبت هم په پراخه توګه خوړل کېږي چې د خوړو خوند او بوی ډېروي. مشهور ایراني خواړه کوبیده کباب او زرشک پلو دي.